Gny fomba fahaizako hoe gny brushing zao, izy tsy maintsy ampesay am'courant. De izy ampesain’olo <noise> rehefa baka nanasa volo iny ka tiàny maiky malakilaky izy, de <hesitation> tsindriana fotsiny bouton amin’azy iny. Rehefa brancher-na amin’courant eo igny raha iny de misy setroky mafana zay aboakiny bakany de iny am’zay apetapetakinao am'volo igny.